Àlso fortschritt hàt (...). Ìch bìn ìm Internet ùn jetz ìm Telefon, ùn hàb Intelligence artificielle, wo jetz kùmmt. Vor zwànzisch Johr hàt mr fàscht kè Hand ghàt mìr hàt ne nu... numme kàt ùm ze telefoniere. Ùn jetz màcht mr àlles mìt'm Handy. Ìsch e gros... braucht ma ké Computer meh... dìe ìsch e grosi Differenz vo... vo frìehjer.

ìn de Leité Gedànke lässe des esch mòl ebs gàne schpézielles ùn man denkt ìmmer ver sisch ùn s'war à mòl ìnteressànt zu sähne ùn zu wisse wàs d'ànere rìchtich denke nìt Bleuss wàs sie sàren hàn wàs se denken

Àlso ich koch selte, mai Frau kocht àwer ich bin e gànz guet, ich tue gànz gärn esse, wàs se kocht

Àm Sùnndàg Morje màch i als gern e bìssel Sport, ùn noh gemietlich gùt esse, mìt'm Apéritif, wenn's geht, we'mr de Zeit hän. Ùn Mittàg (...) e mol, e bìssel spàziere odder au nìt so viel Dìngs màche. Gràd e bìssel erùmsìtze wenn schlecht Wetter ìsch sowieso, ùn wa scheen Wetter ìsch au nausgeh. Ùn mànchmol Freind bsischtige, ùn so (...). Nìt ze spot ìns Bett geh, dàss mr wìdder fit sìnn fer d'Wùch wo àfàngt.

ìsch bin Präsident vòm Tennis Verein ùnd ìsch schpiel (mà) mìt'm à Schléje ùn mìt Bàlle

Mei Weitschti ràis s'ìsch ìsch ìn Auschtràlia (...). Do sìì ma zweiezwànzisch Stùnd mìt'm Flìehjer (...) vùn Frànkfùrt aus. Ùn da sìì'mr drei Woche (...). Hää'mr àlles... enfin àlles àlles hàà'mr bsìchtischt wàs ze sehn ìsch, d'wìchtige stelle, de (...)

Ìch sieh jetz, dàss es räjet ùff mei Terasse. Ùnd... ùn ùf de Ràse. Ùn dàss de Wìnd geht... ùn dàss mei (...) nìmmi gànz (...) sofort fliehen, durch danne viele Wìnd.

esch läss kehn Bischer esch läss bloss Magasin oder Zeitung

um de Weinacht essem'r o trìnkem'r immer viel un setzem'r z'amme nor verzählem'r o sinn kinne froh wels ejer G'schänk gegreijn o grosse sìnn froh wels si ... d'schänscht zeit s'schänscht Johres Zeit

Ìch màch mìt, dàss d'Elsassisch Sproch, noch weiter geht ùn (...) oo länger gìbbt, (...) ùnsre Kìnder, die kenne nìmmi gùt elsassisch, sie verstehn noch àwer redde nìmmi. ùn do ìsch de Common Voice, kànn de al... s'Elsassischa vìlleicht ìwwerläwe.

Àlso ìch bìn frech, wìl ma so de Schnàwel... de Schnàwel gwàchse-n-ìsch.

nàtirlich de Mìnsterkaas vòm Elsàss de eisch àls einmalig obwohl dàss mr viel verschiedene Käase hen ìn Frankreich àwer des esch àlt ùnser Käas de elsasser Käas de Mìnsterkäas

scheenes Wetter wann's nìt reijet

Hait rajet's ùn geht de Wind. De Wind bloost ziemlich.

well isch de schlìmmscht Film wie-n-r gsahne han? wàrum ?

stellen eich vor dàss mòrje Faasenàcht isch wàs ziech nà àn var de Umzug

wàs màchen'r garn àm à sùndaa

verzählen uns wàs n'r fer a Film zum letschte mol gsahn han

isch eich schon e mol abs varicktes in de Ferie pàssiert? verzählen's uns

wàs hannr ìn de schul àm liebschte studiert wàrùm

Gehn'r garn ìns s'Elsàsser Theàter? Wàrum?

ùff wàs sìnna b'sondersch stòlz ìn eijerem Lawe

well lied hann'r àm liebschte sàchen'r ùns wàrùm

Bisch du frach oder frech ?

Wie sahnen dann éire Scheenschte Klaader aus ?

gewen ùns zweei beischpiele vòn Fròche die mache eich nòr stelle kennten

wàs koche-n-r àm liebschte ? Sàhn uns, wie ihr diss màchen

well Buch hàn'er àm libschte sàche ùns wàrùm

wàs redden'r dann àlles fer Sproche? Wie han'r s dann glehrt?

well isch s'schlimmste lied wo'nr g'heert han wòrùm

wàs nammen'r dann immer mit wànn'r arjets ànne gehn?

luche-n-r zùm Fanschter naus ùn beschreiben, wàs-n-r sahn.

Wàs han'r ùff èire Arwet fer herausforderùnge ? ùn wie dùn'r se dann ìwwerstehn.

wàs màchen'r àls mìt freind wànn er eich traffen

Wàs wär fer eich de perfekt Dàà àn de frisch Lùft? Wo däte-n-r ànne gehn ùn wàs däte-n-r màche?

Wàs hàn'r hèit fer e Watter be èich ?

Wàs dätte-n-r ìme Freind, wo Haamweh hàt, far Rotschlààg gan?

wie rechenr eich ùffe raas vor màchenr abs schpezielles ?

Wàs han'r àm liebschte fer Watter?

beschreiwen d'längscht ùnd òder d'wichtigscht Raas wò'ar ìn eijeri lawe gemàcht han mit so viele étàpe wie meischlisch

Verzehle-n-ùns abbs, wo ìn èiere Kìndhaat pàssiert ìsch, ùn wo èich gebliwe ìsch.

hàn'r dàdo Vieh? wàs farisches ?

Wàs màche-n-r garn ìm Gàrte ?

Wo gehn'r dann àls garn ànne, ìn d'Ferie ? Worùm ?

kenn'ar eijer Traumwohnùng b'schrieve

sìnn eime Verain wàs (faischter) ?

Sìnn'r garn ìn d'Schùl gànge, wo Ìhr noch klein gwann sìnn ? Worùm ? Worùm nìt ?

Wàs màche-n-r dann àls, àn de Wèihnàchte

Une sorcière vous donne le choix entre ces 3 choses ; voler, être invisible ou lire les pensées des gens. que choisissez vous ?

Quelle est la dernière piece de théâtre que vous ayez vue et quel était le sujet

Wàs treiwe-n-r fer Sport ? Verzehle-n-ùns e bìssel devùn.

Well ìsch ejeri greescht Hoffnung fer d'Zukunft?

Wàs bàcken'r àm liebschte ? sààwe-n uns wie-n'r diss màchen

Wàs hann'r àlles fer Pflànze in ejerem Gàrte

....um eich rum ùffg'wàchse mìt wàs falsches

Well sìnn d'gréégschte Fortschrìtte, wo ìn de zwei letschte Johrzehnte gan hàt ? Wàs han se ìn èire Lawe gebrocht ?

wìll'ìsch d'lescht Sandung won'r an de télé oder ùff eijer Plateforme (plocht) han ùm was esch's gànge

wàs esch deine liebschter kaes

Well isch 's schlìmmschte Buch, wo-n-r glase hàn ? Wàrùm ?

wàs'han'r àlles hà Pflànze ìn eijere Wohnung

Beschreiwe de Gegestànd, wo sich im Momant (...) ùff èire lìnk Sèit bfinde tut.